Ebisoro, ebikaghisalhaghanda omwa kiro kandi ewasangana, ebyanganabya, ebyanganabya <hesitation> isibyamughasu okwa bomezi bo mundu ngendikuha ekyerilheberyako nge ndale endale omwithungyi obuthuku obunene yikabya eyikesire kutse ighihumwiremu beithu neryo bukabya bukabya omwa kiro iyo ngiyo ewamasangana wuthi yamaghendi omwa bandu siyangabalhekera obwemezi ithwaboosi thunakyasi endale siyangasa omwa bandu omwithungyi beithu omwakiro yikabya eyanganasa omwa bandu yamakweya siyangakulhekera obwomezi, eki ekyisoro ekyinangamihayo keghe ngekyerilheberyako